Raha ohatry hoe hivahigny any Siberia anatign'ny herinandro koa izagny, amin'ny maha mpizaha tagny de raha hoentina da mitondra bonnet eh <noise> manteau, blousson be, mitondra <hesitation> itoa lamba misy fourure atoà, da koa izay koa ny bôty, ba-kiraro, pataloha, da amin'ny maha mpizahatany moa izagny sy adigno ny fangala sary.